Bu wusa jangandi jordwi yi watanga dina jireh <noise> yadda ku yiwunongo yitonou yoko yitina ba kwara bu no biyen pna wa ya kingu yo yi wunon go duk da nibyo wei lummo wu nor jei a pna nyan jummai a mirin gu dandi nyonkinon bua yije lummo. woh lummo duk nyon ku no onduwei kwi nyongu noh jewe alti ten aba ayoko jor di yoko dina pun ba pwiya da nibyo ba chiyo. ba pero bachiyo. ya ti ner pu ba tenuwei don babuya wukun ba kinga ba je toh mmwa mwa so nyindi a yua su chongo yo yi pwe yoko yi pobu ding bakwara bu yoko wa a nogu wahala ma minga <hesitation> puolou. hidima ba ner wukan yayi pui ba ninga layou bawai a daya ma ta bochiyo ma bi mat boguno ma biitoh mua mua toh a riganga cwiyo iya pui yi ninga bakwara bu yoko wa a ba ar. Tu puno puwei ba gwarayiroi bur lipiri su yoko noh putongu tubok puna to ti yi puwei yi chemun bakwa ra bu yoko wa a gwawlayiro don lipiri yir bai na ba buya no buga ta tu somai bur lipra wahala no pugu iipra ton to tu yoh bakwara bi yoko wa a gwalayiro amman don yir ti makinga ma jei a wungumou bi yoko yibiyon puma wa a miringi ne hunka nor heni ko chachi winon puna na deri mwa mwa bna bakwara bna yilanga mirin whala chewi gepe neru you yi gina a chudiyiri ner wu puwei ba ywa wakili wu gra a bango yiru kundi no ba de nere mila yoh kunni woh a riganga a som irin tum tum twi daya ner ba ninga ka yir ba ti chu ma yo yir yey puwei ba chero ka ba tu ma ko twi ti kalanou ner wuwoyi dimre, ner wu gra kam kano der gir no nyi puew kalangu cyau. Yati ninguwei dangi ar dangu kawai bar yo ba taraminyo bakwara biyoko yo pargi wa kamanin lura bakwara bi yoko lanbu mila kunni wan ya makinguwi bo ya labuya. mua mua boh kano den yiru kano nyi da yowei kopma yir yoh nuwei ten titeye cha bo ya dangani ti kangi twi to ba ninga tu bo chuchonoi kapnai saidai ba de dangani jegu gauru yi kapma. kapma bwi tendo wei twi pal pmau ba mipume puna son tu kar no pongi no nuwei teng a somma bwi. somaya twi teye cha chika ku noba che kin aa ko <hesitation> ciyaman nor nyi neru yoh mila yo kunni ko kunnuwo toh nuwa tumtum nuwo teng amiringi domin somma bwi yowei ya ku cuconou nwau der wei ti daya noba ninga noba je gaure yi kwatimba bi dimr wa bna don kwatmma <noise> bi dimr bna, yo duk jor di no sapna yininga ti nyina toh. Binigi ya to wunonuwei ba ningi am man duk jorrin tu puna wunongoi kin toh no ba amda pwiyi chu ma chem no yi chu jor du puna somna jein toh po ba mwarya, no muardu wei to dimbir mo ko noh der grui nor nyi neru gir gi lan mila kun wuni, kun toro <noise> yati pu weii ningu gwalabu tibok kaning <hesitation> ba ruwo layau kaning ba yua twi yoh wondu yoh kaningi twi bukata yo yo wundu yow.